Anyùùŋ nyaŋ àim nyìmàŋ ko gboo fèemàiŋ, àŋ donàŋ àŋ donȧŋ àŋ donȧŋ tɔ̀ɔ̀ koɓɛ̀i mìŋ yaȧ lɛ. Ɗɔɔ bȧ sèè nyùnɔ̀ɔŋ hnàŋ dawa wààŋ kòò nie wɛɛ̀ naŋ kɔ̀, ɗɔɔ bà àŋ donàŋ woò wààŋ wò kà ɓɛ̀ jɔ̀ȧuŋ nɔɔ̀ŋ kuii ko gbooì wò yaà dai lɛ̀, ɗɔɔ bȧ wò kà ɓɛ̀ jɔ̀ɛ̀uŋ noo, kɛ̀ àŋ donàŋ kɛ̀ùm kɛ̀ùm donàŋ nyìmè.